Ha kiti hu u un. kiti titú kamaga jan ho o on. kovio, kovio ngu kiti tiut kama ga jan, ta kiti chika kuega jan ngu <hesitation> ho o on. hí ho o on. ti'yóo, ti'yóo, ti'yóo ngu kiti yika kuega.